Fil yom gad bahawil basharab alme kimmiye hil litir talata wa fil usbu kan bahawil kulla isbu basharab kan ma shirib shirib akme shiya kula, basharab litir talatin fi kulli usbu, dabas kan gassamta kulli yom biyandik litir talata talata.